देखो सा हुकम, मिणक ना मिणक संबंध बनर रखना चावां। पीटीओ नी किन टाइम भी काई कम्म री जरूरत पड्ड जवा कंणा मिणक रो काई कम्म हुआ। प्रोदैनिक सतेरा हूं मिणक कम्म करवा वास्ता मिणक मिणक ऊ दूर हुआ है। कंणा ही वन्न में संबंध तुटवा चावा झकों बिलकुल सही नहीं चावा।